Ku sa olõt terve elo elänüq kohki, koh sul om kõik olnuq häste, sis ma arva, et sa olõt terve ao olnuq periselt õnnõlik. Aga ku sa olõt elänüq terve elo säändseh kotussõh, koh om nii halva ku hüäd, sis ei saaq ollaq hääd ilma tuu halvaldaq.